Min mi yiɗa higiraaɓe ɗuɓɓe, mi ɓuri yikki hirlaaaraɓe seɗɗa. Ko min joɗo min bolwa min ndokka wasiyyaji e hakkunde men, min bolwa ko wala nanawo ɓawo mon, mi muri yikki non.